<noise> Ma shinna we shi kan shikka ka yippa ma penko warya <noise> warya dakkilan we. Mama shinko ka yippa ma yikko pashira pan kat ma yi pinshire pan kishimo ma yu pisha pan kishimo warya di yawuna ndi yawana ar wassimam man shina soonom. Ma wai la lwum yaji ma wei lwun arjura, ma wei la lwun arjura, ma wei la lwun dookon, ma we la lwun ni ma subun fokni nsukkutu kassi penan tei sanga ma ilikko mama shinema shinji babban ma kama man lung wei ti ki. Man man biiran fokui, mamo biro fokkin ma sooko nin warya ma sonko fondi tai ma peno we shirai shira shira she waryammo sannam. To kuma weidijin mandi wa shii a wankilan ti kupirammo shooje tai kam nin mandi duyoi ka yippa mego yawuji sa soomboo nigum. Duyo mo dakkilan ɗuyo mati nashiko ti ku mina mo ele a walam pan em ma ka yippa <noise> din yandina kama pittu har indukom kan shina soonon mandi kuma mandi ninya shi a walam penneni ta tataatteko ka mandi we shi a walam. Shene ni ɓashe ni kakko teii nanka mari shina shinji kandan wapu yamba keeng. To nigummoi minu ma kungo ka yippa minu ndan pittu minu ma penna, minu ar wassanim minu dan kero we shin wala minun kpaala ma ilikko yiko perani taana. <noise>